Yo̠ ore jo no ukie ome oma no me̠re̠ re o̠le̠ na ate vuo̠ ole̠ ze oroni ko̠ o̠no̠ a de̠ ma re ka e ho̠ noi mare it mvei the are fi ugwe fi ye̠ ore ti ye oje ti ye no na ma ve̠ tero̠ o̠figbo ze or ewri epapa ma re ti fi e ho era ma rete gwo̠lo̠ ike o̠ho̠ ze ve ti kpe ma ku fi ye are theye kugbe a re fi eware fi ye ore ti ye kugbe ziezi ma ve te wo elo̠ na no evo epot no evau ugwo na ze ma te wo ele na no ugwo na ze na ma wafi ho omo dhe. ewave na no̠ ma tho no̠ no̠ ma thai no maro ria, a ve̠ te, ai fi omodhe, no ma te̠ jai fi omodheno mare te ro̠ ameze a re keria oterono ogbe no̠ a te jo̠ re eware na awho o̠fa te rie kugbe ma re sai wha nyze ho ore oye no̠ ma re̠ mu e̠ re.